أحب أكون موسيقار عظيم, لأنالموسيقى لها تأثير قوي على الناس, تقدر تعبر عن مشاعرهم وأفكارهم بطريقة مميزة, تخيل لو قدر الحن أغاني تخلي الناس يحسون بالسعادة, أو الحزن, وهذا الشي عميق, الرسوم حلوة بعد بس الموسيقى تعيش مع الناس وتخلي ذكريات أحلى, ااعتبر إن الموسيقى لغة عالمية, وتوصل الأحاسيس للجميع.